Cume mizüre e cume peis a sun più o meno istes, però le üniche diferense ch'a m'zmìa dë vëddi al e ënt i culur, përché le zebre a sun, së më ricordu pa mal, a sun tigr a sun a strisce bianche e neire, mentre i cavai al an dë culur dal maron al gris, pi cieir e pi scür e bon